بعيد الشر ان شاء الله بصح لو كان مولاها يجي واحد الإنسان يكون راح يخير يخير اكيد انه يفقد السمع، لأنك لوكان تعود كيما هاك تفقد السمع على الأقل تقدر تبقى تواصل لأنك تقدر تكتب، أما لو كان تفقد <hesitation> العيون البصر ما تزيدش تقدر تمشي، على الأقل مبعد تقدر تمشي، كي تعود خاصك السمع ما مش مشكل كي تجي راح تهضر مع واحد تتواصل معاه تتواصل معاه كتابيا.